Kaisa imang ni hayung o gravity kwrwui wngkhe aro tongnai mal mata tei manwui rok bini bo no urwui tongnai. Gravity khe hayung ni manwui rok no bini dige sotonwui narakma phaan. O phaan ni bagwui no chwng ha fwnangwui himwui tei khachigwui mano. O phaan kwrwui khe chwng tei o hayung ni joto manwui rok urwui se tongnai. Kaisa jaga bwthakna muchung bo bwthagwui manya wngkhamu. Phiaba obo hai hayung o himna bagwui kunu phaan nangya. Gravity kwrwui hayung o mal mata twui bufang wafang jotono uriwui tongnai tei ha o kaisa manwui tonglakhamu. Piathago chwng sai mano je gravity kwrwui hayung ni kaham tei hamya bo tongo.